من الاطعمة البسيطة اللي وايد استمتع فيها; أنا بستمتع في تناول الفول أيضا بستمتع في تناول المقرمشات والبطاطس المقلية بستمتع بتناول بعض الخضراوات البسيطة وبعض الاطعمة زي الفواكه المتقطعه قطع صغيرة ،هيدي بالنسبة لي امور بسيطة وأنا بحب إني اسويها واتناولها.